जेना मी भजारान वैतय कैदेख हाडुंग तेवा मी म्हाका लागतां तितलात सामान हाडताय, दार पाच तें सामान घेत्तय चढ हाडलाय जाल्या तां मगरी पिड्यार जातां आनी भायर उडवच पडतां आनी तुजे पैशे सगळे पाण्यान।